So a filmay goɗɗo natal, arannde ni, heɓu nokkuure laatiinde nde woodi jaayngol, <hesitation> no natal ngal filmirtee no laaɓi. Nden anndaa to filmataa-mo, nokkuure nden <hesitation> ba leɗɗe ngoni nokkuure nden walla mahdi non, ngam heɓa kanko on o wannga no laaɓi. Nden kemara maaɗa wona towii hitere maako seɗɗa ngam o wannga o fuu maako.